Dihy sy ny tantara zany ny zava-kanto izay tena mampiavaky an'ireo a Danemarka ao, ny olo ao koa da manao fivavaha katôlika aby Anisan'y fomba amampanao tsy maintsy atao ndreo koa ny krismasy